إذا كنت بتسألني إني بفضل يكون عندي ضعف وقتي ولا ضعف مالي، ال- المال والفلوس مهمة وايد مهمة ولكن العمر هو اغلى شي واسمى شي، أنا بفضل العمر لإنه يكون عندي عمرين بقدر إني اعيش حياة اطول، عيش حياة سعادة عندي مغامراتي نچرب اشياء أنا ما چربتها ، نقضي وقت مع اهلي وعيلتي ونسولف ونتمتع بحياتي.